Fomba ataoko amin'ny fampiasagna raha mangimangitry regny na episy agnaty nahandro, mbô ezahana zaigny tsy atao trop zegny izy agnaty rô ohatra fô mbô lanjalanjaigny, atao helihely fô, ohatra mampiasa poivre igny na anao mampiasa sakaitany igny, ataonao helihely fogna izy akao fa tsy atao le he mampisakasaka olo igny.